اه لو تليفوني ما يفتح معايا لحد مجرب إعادة تشغيل الهاتف إني نضغط على زر التشغيل لفترة طويلة، لو ما صار شي يعني نحاول نفتح الهاتف وأنت حاطه في وضعية الشحن، لو ما زال ما يشتغل يعني نجرب ندير إعادة ضبط مصنع يعني من خلال أزرار الهاتف ولا نمشي لمركز الخدمة يعني.